ସିଂଗାପୁର ମାସିଯାରେ ମାଲେଶିଯାରୁ ଅଲଗା ହୋଈ ଏକ ସ୍ଵାଧିନ ଦେଶୋ। ଈ ଥିଲା ଯହୀ ଵିଷଯ ଅତ୍ଯାଂତା ଗୁରୁତ ପୁର୍ଣ କାରଣ ସିଂଗାପୁର ଏକ ଛଟା। ଦେଶୋ ଦୁଈପା ଦେଶୋ ଏବଂ ଵିଶ୍ଵର ଏକ ସାଂତୀ ସିଲୋ ଅର୍ଥାନୌତି କା କେଂଦର। ହାବରେ <hesitation> ଉଦ୍ଦାଯୋ କରୀ ଥିଲା ସିଂଗାପୁର କାଚିନ। ସମଯରେ ତେମାଶେକ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଜାହ ସମୁଦ୍ର ସହର ଅର୍ଥା କରେ।